Amijili agakɛ blɛ, agakɛ blɛ kɔ̄, ka aba kɔ̄ la tri itsi, ɔsɔ̄ ablɛ kɔ̄ ba dɔ̄ isɛ nnɛ kɔ̄ ba dɔ̄ pla kuma baza ba nwa na na, nɔ ba adɔ̄ bɔ npisɛ da oka kuce i blɛ nwa an coo kɛ musumɛ kɔ̄ la dɔ̄ munɔ lukpɛ itsila nnɛ, yiminyɛ kɛ yi tri musu lukpɛ itsi nnɛ yi pa ka a dɔ̄ papla bɔ kuma a zaa nyɛ <hesitation> niwana, nka rigɔ agā a wiwɔ nɔ wa kuma nkɔ̄ a blin wɔnɔ gā nnɛ kɛfi kɔ̄ yi pɛ ama ga nnɛ gɔ kuma wɔ za ma kɔ̄ ma yo zuzwe kabɛ ka be gbɔ rubɔ tɛ a sɔ muna, abɛ an bɛ zi kitrɛ kɔ wa trɔɔ na, an taba gbo ligigba muna <hesitation> ga kɔ̄ la pɛ musu nnɛ a dɔ plapla gɔnɔ, kuma nkɔ̄ ariyi dri aga, ka dri gā nnɛ, nkɔ̄ gāza kɔ̄ ana bo inɔ zhi na zan-zan kɔ̄ a ma gɔ na, tɔ musus dɔ̄ za a gbla iba bɔ kuma la tre a dɔ̄ lukpɛ itsi a bɔ. Agakɛ nyɛ abɛɛ kɔ̄ npisɛ kpɛ da oka kucɔ kɔ̄ kɔ̄ la tre lukpɛ itsi la nnɛ nɔ kɛ ova nnɛ, ova yi pɛ adɔ̄ ya a jijili yee? Kuma wɔ nyɛ tri va kɔ̄ <hesitation> dɔ̄ agita kɔ̄ a ta kɔ̄ a solo gā bɔ. Ova lɛ iwɔ tɛ kpɛkpɛ da na, kuma wɔ naa muzɔ kɔ̄ za zaa a pa izume cwe niwɔ kɛ na. Kɔ̄ a glɔ, abɛ gɔ awa kɔ̄ a gɔ awa nta jijili wa tɔ, ova dɔ̄ nza agbla wa nnɛ bɔ. Kuma ndɛ kɔ̄ tri lukpɛ itsi kɔ̄ ɔ jɔɔ kikeli mudu kɔ̄ nwa kɔ̄ nkɔ̄ a nini nyɛ dzidzi bɛ itsi ka droo <hesitation> ipɛrɛ kɔ̄ a nini nyɛlo kɔ̄ agbla kɔ̄ aza trɔɔ na abɛ li lukpɛ itsi wɔ va ri ma zan-zannɛ kɔ̄ a swaa kɔ̄ a garɔ a solo, kɔ̄ a jɔɔ kiyi manyi bɔ? Ɔ nza agbla kɔ̄ ma dɔ nnɛ kɛna kuma a nini agā itsi ka <hesitation> yiwɔ shala muna. Ova dɛ adɔ ya a jijili lukpɛ itsi na, ɔ agakɛ nkcɛɛ kɔ̄ pisɛ ikpɛ da oka kuco kɔ̄ nnɛ nɔ kɛ odrɔ nnɛ nwa nnɛ adɔ̄ isɛ wa yi mimyɛ kɔ̄ yi nyɛ rugba nnɛ yi pɛ drɔ bɔ a dɛ plapla yɔ kuma nkɔ̄ a za kɔ̄ ɔ dɔ̄ va kɔ̄ a yiya da nsɔ kɔ̄ a na gɔ muna nsɔ-nsɔ da na Wɔ yiya gɔ drɔ gɛ-gɛ muna nkɔ̄ yi tsi drɔ cɛnɛ zaa ka ma nsɔ̄ za nkɔ̄ a za kɔ̄ zi kpɛ na wɔ kpɛ gɔɔ muna kuma nkɔ̄ ga tsee so cɛnɛ kɔ̄ za kɔ̄ ɔ pɛ icɛ nkɔ̄ ali nnɛ na ma cɛcɛ nnɛ ka ko, huva a dɔ̄ lumɛ kuma luma kɔ̄ <laughs> nkɔ̄ a za wɔ nyɛ kɔ̄ pɛ yi so nnɛ nu dr pishoo man zan-zan nnɛ kɔ̄ a pozhi tɔ odrɔ kɛ na, akwe muna ablɛ lɛɛ ka dubɔ ama bɛri kɔ̄ nnini kucɔ agakɛ cɛɛ nnɛ kɔ̄ nda nɛ kɛna nɔ musu kɔ̄ adɔ̄ lukpɛ itsila nnɛ musu dɔ ya jijili wa a bɛ kɔ̄ a bɔ̄ kpɔsɔ njijili kuma a pla pla gɔnɔ, ova mada a dɔ̄ ya jijili wa ɔ ka na muzɔ kɔ̄ ɔ za kɔ̄ va wɔ kɔ̄ a dɔ̄ itsi wɔ nnɛ a ninoo bɛ ka b glɔ, glɔ risi jijili, agbɔɔ, yiwɔa yiwɔ ari zizwe kɔ̄ ka gɔ la va ova kɛ nnɛ na. nɔ odrɔ kuma a dɔ̄ akɔ̄ isɛ wa ama adɔ̄ papla a da nsɔ̄ gɔnɔ wɔ gɔ kpɛ muna nkɔ̄ a za kɔ̄ yiya da nsɔ̄ mada na, kuma nkɔ̄ a zaa ova nwan kɔ̄ a dɔ̄ va ragbɛ nnɛ na ayiya gɔ drɔ gigɛ muna kuma a lumɛ gɔn, gan kɔ̄ nda kucɔ agakɛ cɛɛ nnɛ kɛ na.